ولا مدابية يكون عندي الدوبل تاع المال الي عندي خير من الدوبل تع الحياة الي نعيشها لانو لحياة لي راح تعيش هداك كامل بزاف لانو خلي الناس تعيش وحدوخرى وجي في بلاصتي وهوما يجو في بلاصتهم وحدوخرين انا نعيش وقتي نورمال والمال يكون عندي الدوبل- يكون عندي الدوبل يكون عندي اضعاف مضاعفة انشاء الله